﻿Oyovakeño <hesitation> yaiko vaera mopeti rami kuña kuimbae ndie ouyave se jae yande yepeiñoyae jaeko ikaviñoi ikaviko oyovake vae <hesitation> ya yautayae oyovake mbae yamboresiveta yae yamboresiveta oyovake mbae yayapota yae mbae yayapota opareve mbae yajata keti yae yajata